والله انا بفضل اروح رحلة مع شريكة حياتي لانه لما نكون مع بعض تكون الاجواء احلى ونقدر نتشارك اللحظات الحلوة ونسوي ذكريات مع بعضن مع الاصدقاء يكون الجو ممتع كمان لكن مع الشريك تحس بالامان راحة تجدرون تكتشفون اماكن جديدة وتستمتعوا بالوجت مع بعض يعني كل وحده لها طعمها الخاص بس الرحلة مع الشريك تعطيك احساس مختلف